nyabo jaji se hera ma kene ge ngom kere jaga sou ena pake ake sahu se so pesa tora toma nyabo anggena bato, rai ngone sodia tegena ma, suruu ua bato gee ne maha yuku tomoi bato.